Amignahy manokana mo zaha mandeha tomobila ana tobila agnahy manokagna é satria aho ategna andeha bus ategna hiady izy io mbola tantara geografy ale fô ategna mandeha tomobilategna manokana igny na de misy ambotaiazy eo boka tsy maintsy misy ambotaiazy aleo tegna mande bonbonera ategna zany le avy amignaka.